To ɗum wiyee Kanada kam walaa ko waɗanta to ɓernde, bannda fina tawa maɓɓe ɗum ko caafi jannde, yiɓɓe keddini jannde yeeso no haandi, yiɓe ndarani jannde e research pat no haandi to lesdi Kanada.